Jue ëch dun nyaj tumbyë yë on nak dun ji'im tyopë ji'im ëch dun juy jech dun nyajtum poti'i on da je'e pero jech dun nyajtum je'e jaya'ay dun myas nëkë yaj tumbyë que yë at'sëm on kap ëch dun nyaj tunë ti'i kyëxpëch dun jue at'sëm on ka yaj tunë juek yë ko'o on myaj tunëp jue yë pa'am yejpëk.